اذا اريد اشكر شخص برسالة ولو هسه كله يعني قليل ديستخدمون هالطريقة بس راح اكتب انه شكرا جزيلا عالموقف اللي سويته وياي ويا ربي ما يحرمني منك وقلة من الناس اكو مثلك هيجي يوكف لشخص ويعني الناس الزينة قليلين وانت واحد من هالناس القلة اللي تستاهل انه الواحد دائما يشكرها